Yexuu ndavaxu venda salsa yexuu ye'e kuenta salsa de koño chún ján, ndavaxu salsa kuii nduu tundana ndoko nde ya'a kuii yexo'o naján yexo'o kee kuenta cilandro ke'e iña'a ke'a ya'á ke taka vaxna yexuu, na'a tuxuu salsa nduvu ján ndava'a chinadava yexuu ndubu ján ndakexuu nuu kuenta aceite chinaján onuu deen ndakexu na'a ján chinada yexuu ndubuján ndaxaxu salsa ndubuján yexu ndakexuu, otundana ndakexuu ya'á nakexu ña'án ndakexu naján yexuu salsa ya'á kuii china'a yetuxu salsa ya'á kué, ndakexu ya'á kueján ya'á tundana kueján yinduu kuenta ndakexu cebolla ndakexu kuenta tundana dakexu taka indakexu, ye'e kenax ya'á ya'á salsa kuenta ndubuu ndubuu kachi mexo'o naxo temi no deen na'a, ni indon kaja ye'é. Kuenta yexuu taka indo ka'a onre ye'e yexo na yexu salsa xa'a kuño cuchituján navaxu salsa utaka uni recaudu ya'a ndakexu kejana yexo'o ke kuenta recaudo ke verdura ke cilandro ke ya'á ke iñon ke ajo, cebolla, nayexo salsa koño cuchi ján nada vatu xuu comida tuján takadun ndaxu yexu xhikoño ján vaxuu ya'á yetujun yandixun tuu ko'o yandixu yexu kexuu ñuun, ndakexu cebolla, dakexu ajo, ndakexo cilandro ndakexu ya'a yetuu yexo taka chí yexuu ye'e kuenta iho tundu nui iho inguero kueko nduu kue nui ke'e nuni ndakeva comida ndodo nuu taka na'a nda'axu ndavaxu onré ndavaxu salsa ndubu jun salsa kuchi o salsa koño chondo ján kadavaxuu vee nro ndudu nundaxu yexuu ndavaxu taka.